باش تخلق حساب إلكتروني شخصي اتبع الخطوات هذي، اختيار مزود الخدمة اللي تحب تستخدمه، مثل جيميل <hesitation> زيارة الموقع الالكتروني، <hesitation> والتسجيل في الموقع الإلكتروني بإنشاء حساب <hesitation> ثم ادخل البيانات الإضافية واتحقق من الرقم واقبل الشروط اللي يي- عرضوها وإعداد الحساب واستخدم البريد بعد ذلك.